Khari manzinye naziremu nalondi megizo alamenya munzu mwemwe vulai alivula vana vure alavatukhiza vulai nimima milai shichira mima nda mboraakhu yejo nee jalinajo na nee jayekhizirakhu vana veve vana vamurende na vana va mulina navana va hango lwavegiza ndio gavakhnyanga khari ndumwegiza inzi khandi shichira shinze gashikhonyaza na lwenulu yee nalondi galamukhonya paka lwatukhu mushere gashimuhnonyanga vana vere yava vahurivee valatukha vashere nivashiuviraa mang'ana genago galinuvukhonyi nyaglondi.